कंगारुओं की जू खास विशेषता हूदी। कंगारुओं का जू सर हूंदा उ औरों अपेक्षाकृत छुटा हूंदा। और गोल कान और आंखि छुटी हूंदनी। शौर्य छुटा मुख हूदन। लाल कंगारू सबसे छुटी प्रजाति हूंदी। नर लाल कंगारू जू सिर और शरीर जू लंबाई हूदी पांच फिट तक हवे सकदी। और एक जू पूछ हूंदी। तीन दशमलव तीन फिट तक ह्वे सकदी।